komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um leikritið ör sem var frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu á fimmtudag hingað er kominn Karl Ágúst Þorbergsson vertu velkominn takk það þekkja auðvitað margir ör eftir Auði Ólafsdóttur en þetta verk er þó ekki aðlögun á skáldsögunni heldur var skáldsagan skrifuð upp úr uppkasti af þessu

leikverki sem Auður

búin að klára og var sett á fjalirnar í leikstjórn Ólafs Egils Egilssonar á fimmtudag þannig þetta eru sannarlega tvö ólík verk vissulega tvö tvö ólík listaverk og tveir ólíkir frásagnarmiðlar skáldsagan annars vegar og hins vegar með tvo mismunandi eiginleika þannig að þetta er tvennt ólíkt hérna segir frá Jónasi

fjörutíu og níu ára gömlum smið sem er nýskilinn og var ofan í kaupið að komast að því að dóttir hans er ekki líffræðileg dóttir hans hann er því skiljanlega í svolítilli krísu en Svanur nágranni hans

reynir að stappa í hann stálið og móðir hans sem býr á dvalarheimili fyrir aldraða er að reyna að koma honum saman við konu sem vinnur þar hana maí já verkið tekur á alvarlegu efni það sækja sjálfsvígshugsanir að Jónasi og líka gamansamur undirtónn í þessu verki já vissulega er

hann kemst að því að hann er ekki lífræðilegur faðir

þá upphefjast vandamál hans þá kvikna þessar sjálfsvígshugsanir og við sjáum hann snemma í verkinu gera

tilraunir til þess að taka líf sitt eða gera sig líklegan stendur uppi á stól með reipi eins og hann sé að fara að hengja sig en hættir alltaf við og svo framvegis síðan kemur náttúrulega þessi vinur Svanur leikinn af Pálma Gestssyni

það er eins og hann hafi ekkert annað að gera heldur en að heimsækja vin sinn

maður finnur að hann vill laga hann með öllum tiltækum ráðum lækna hann af þessum hugsunum

samband er mjög kómískt það er er leikið mjög

brellur þeir eru að tala

um samskipti kynjanna og mjög mjög

samtöl oft mjög mikið um samskipti

og eðli kvenna og fer

vafasamar klisjur á tímum en en allt í lagi

þessi þessi aldur á

karlmönnum fjörutíu og níu ára og þetta eru klisjur þannig það er allt í lagi virkilega fyndið á sama tíma er samband Jónasar við móður sína sem býr á Grund það einkennist líka af kómík og húmor Guðrún Gísladóttir leikur þarna hina gömlu

hún gerir það mjög vel kannski þungamiðja þessarar sem er einkennandi fyrir stóran hluta af verkinu er samskipti Jónasar við dóttur sína og líka við maí sem vinnur á hjúkrunarheimili móður hans já þar þar er tóninn öllu

öllu dramatískari þar er hann að mæta þessum djöflum sem hann er að fást við

stóru kvöl hans að hann sé ekki faðir hennar stríðs í sínu heimalandi og svo framvegis hennar áföll eru miklu stærri en en Jónasar það er með hennar aðstoð sem hann kemst í gegnum sín áföll annað einkenni á sýningunni það er mikið af táknum í henni texti hennar Auðar Övu já vissulega textinn er mjög ljóðrænn og mjög hversdagslegur sagan er mjög

þetta eru hversdagslegar manneskjur það er engin hetja þetta er ekki

ljóðrænan kemur fram þegar persónurnar eru að orða sína eigin innri líðan sérstaklega í tilfelli Jónasar og það má segja að þó að ljóðrænan komi mjög sterkt fram þarna þá gerir hún

stundum að verkum að hún styttir leið áhorfandans að

við eigum auðveldara með að skilja hana en hins vegar gerir hún okkur erfiðara fyrir að samsama okkur með henni á sviðinu okkur er svolítið sagt hvernig honum líður en ekki ekki sýnt nákvæmlega nákvæmlega

leikur Jónas og hann þarf svolítið það mæðir mest á honum hann sveiflast bæði kannski úr kómík

og yfir í þessa alvarlegri undirtóna en hvernig finnst þér jafnvægið á milli þessara þriggja þátta verksins á köflum er það ágætt það tekst ágætlega upp á köflum að flakka þarna á milli hjá það er eins og dramatíkin nái hreinlega ekki að rista nógu djúpt við finnum ekki alveg fyrir þessum djúpa og þunga undirtóni sem er í verkinu þessum mikla sársauka sem er að finna þarna bæði hjá persónu Jónasar hjá Svani hjá móðurinni

og hjá maí sérstaklega maí virkar þarna eins og guðinn úr vélinni

þarna og reddar Jónasi úr sínum vandræðum og við finnum ekki alveg hvernig hennar kvöl er við komumst ekki alveg að því og ég held að það hafi töluvert mikið með þetta að gera að það sé hreinlega verið að skauta yfir dramatík með

orða sína innri líðan og segja okkur hvað

að finnast þá einhvern veginn missum við tengingu við persónurnar á sviðinu þakka þér kærlega fyrir komuna Karl Ágúst það má lesa meira um það sem Karl

á menningarvefnum ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld veriði sæl